Kodá <hesitation> kiti ján koó ná koó di nani dina koó, kende kú nani <hesitation> akú <hesitation> nan yé nani alagran, kodeku alagran dekú dekú <hesitation> ñaña dekú xhikuii, dekú chi'in dekú, chí xhedexí un iin más daño ña vaxhi té té kiti xhí xhendó akaxhio xhi xhendó, té ña kú <hesitation> ii ni no xhí xhixi daño xíni xhi daño xhí ña axhí dañoxhí tekuini xhukahua ñaxidañoxi ñakokuinix.